אָנָא קִנְפַצֵל תְּקוּן עַנְדִי הַקֻּדְרָה עַל הַכְּלֵם מַעַ הַחַיַוַאנַאת, עַלַאש? חִית גִיר קוֹל עָלַם קַאמֶל גְּדִיד גַּאדִי יִתְפַתַח לִיָּא, גִנְפְהַם טַבִיעַת הַקָּאִינַאת הָאַחְרָה, נַעְרַף אֻסְרַאר הַגְּ'אבָּאת וְהַבַּחַאר מִן אַפוּא הַקָּאִינַאת לִי קִתְעַיש פִיהָ, וְחַתַּּא נִתְעַלַּם מִןְהוּם שִי חַוַאיְג עַל הַצַּבְּר וְהַבִּקָּאא, הַלּוּגוֹת הַאִזְ'נִיבִיָּה וְלָקִין מֻهِמָּה קִתְתַעַמַל גִיר מַעַ הַבַּשַר, וְלָקִין הַתְּוַאסְל מַעַ הַחַיַוַאנַאת קִיְכַלִינִי נִפְהַם הַחַיַאת מִן מַנְזוּר מֻכְתַלֵף תַּמָּא.